बच्चो जु ची फिजिकल एक्टिविटी ते हम प्रोत्साहित ये हीअब से कर सकदा छिन की हम उते नया-नया खेल खेन सीखे सकदा छिन अर उते घूमे सकदा छिन सुबेर सुबेर उठे ते अर ऊसे एक्सरसाइज करे सकदा छिन।